Min e hakillam o moja, sabi alla tagi yimɓe hoki ɗun no mbawira reentude e rewɓe mun, <hesitation> keɓa ɓiɓe, ndenon waɗirde ɗum ɓuri. <hesitation> wiyde golloyan ko lutti, tagefune fuu a tawan battane muɗum, woodaa.